फ्रांस क संस्कृति कला, फैशन और खानपान म अग्रणी होलु। पेरिस क एफिल टावर यहां क पहचान होलु। फ्रेंच भाषा और <noise> साहित्य दुनियाभर म पढ़ी जालु। यहां क पेस्ट्री, वाइन और चीज क स्वाद अनोखो होलु। बैले और पेंटिंग यहां क प्रमुख कला रूप छन। बैस्टिल डे यहां क राष्ट्रीय त्योहार होलु। <hesitation>